Pues ajlüc xowayey nijuchuj queawüw deunguiejts ajlüc miüc miüc xic sajaw aw deunguiejts müt ajonjawac ninguiey tuial ximbiüm sajaw deunguiejts este üch xowayey este jawac aw tuan war uar deunguiejts aw malamb atsamb ajmiel tiül umbiüm nipilan pur deonguiejts ngomi denac tuan mich tuan mich awüw deunguiejts mayambüw twan cuaj matsambüw porque ajcor que pues másaxomüw nijuchuj par mütuiw nguiec tuan aw diunguiejts para malamb war par müc war tuan ajlüc alonoc ujque aw deunguiejts wüy ujej tuan este deunguiejts aw mayamb batsamb casi denat ngumaw dde unguiejts tuan ajlüc alonoc este c tüc casi denat ngo majlüc ajmiel tiül iet pero de unguiejts aw alambyew alambeste nejuchuw peang üec peang üet pur nanamix uw purcuchijch ajgay alamb dddenaitiangwüy de unguiejts aw mayamb atsamb ajlüc xowayey ajmotchindoj napiüng ajlücwüy ajlüc miüc ajlüc tüc ajlüc ngiüc ajgey este loqueleaw ximeajts napiüng deujque awüw deunguiejts.